රතු වර්ණය ගැන කියද්දී <hesitation> මට කාරණා දෙකක් මතක් වෙනව. එකක් තමයි <hesitation> අපි හැමෝගෙම ඇඟේ තියෙන ලේ <hesitation> රතු පාටයි කියන එක. මොකද මං හිතනවා <hesitation> ඒක තමයි අපිට රතු පාට ගැන තියෙන <noise> විශේෂම <noise> දේ කියල. ඊට අමතරව <hesitation> රතු පාට ගැන කියද්දි <hesitation> මට ගොඩක් ම මතක් වෙන්නේ <hesitation> මම පෙර පාසල් යන <hesitation> පුංචිම දවස්වල <hesitation> මගේ අම්මා <hesitation> ලස්සන ගවුමක් මට මහලා දීලා තිබුණා <hesitation> රතු පාටින්. ඒක ඇත්තටම <hesitation> හරිම ආසාවෙන් තමයි <hesitation> පුංචි කාලේ ඇඳන් ගියේ <hesitation> ගොඩක් වෙලාවට <hesitation> මම මේ රතු පාට ගවුම <hesitation> අම්මගෙන් ඉල්ලල <hesitation> ඇඳගෙන යනවා. මට ඒක <hesitation> ඇඳල යන්න ඕනි කියලා <hesitation> පෙර පාසලට මම ඇයට නිතරම කරදර කරනවා. මොකද මං හිතනවා <hesitation> පුංචි වයසට <hesitation> රතු පාට කියන්නේ ගොඩක් ඇහැට <hesitation> ප්‍රිය පාටක් කියලා. මොකද ඒක තද පාටක් නිසා. ඉතිං ඒ රතු පාට ගවුමේ <hesitation> ලස්සනට මල් මහලා තිබුණා. ඒ වගේම <hesitation> ලස්සන <hesitation> රේන්දයක් අල්ලලා තිබුණා. ඉතිං මම හරිම ආසාවෙන් තමයි <hesitation> ඒ රතු පාට ගවුම <hesitation> ඇඳගෙන පෙර පාසැල් ගියේ. ඉතිං මං ඒක <hesitation> <noise> වැඩිහිටියෙක් <noise> වෙනකම්ම මගේ ළඟ පරිස්සමට තියාගෙන හිටියා. රතු පාට ගැන තියෙන හොඳම මතකය ඒක.